Pues yë uk jue a'ax dun nya mëkapxyë este, neyb xa'atë, nebya da yë dun muk nänëmëp da'a, awandakyam pues, do a'ax dun este <hesitation> yawandakë, o ko'o a'ax dun nya- nyanaxuk nyanpëkyë pues ya nëmyëkapxëp këxëk ech dun ech dun nënëm o tyam a'ax dun nyatat'skë mëkowëyi, pues ya pëneyjtë pëwamtë a'ax du nya nëmayi'i në ko'o du na i'ixëp nya padupëkyë, nyëmët nëkxi'i jadun nëmyukëka'apëp a'ax yëbë, porque ko'o a'ax jyamyëd t'siutsëxë nënyawanap a'ax.